أعتقد أن أسوء مشكلة عالمية <hesitation> صارت بعيداً عن الأوبئة <hesitation> التضخم الإقتصادى، هذا التضخم الإقتصادى سوا صار ضرر كبير على دول كثيرة جداً، <hesitation> وأنتبه إنى بحكى بعيداً عن الأوبئة، طبعاً الأوبئة الله لا يرجعها، لكن التضخم الإقتصادى هو ال <hesitation> مكمل معنا.